هو، څاروي له یو او بله زده کړه کوي، یو مثال د څارویو د بچیانو ده. <noise> د څارویو بچیان خپل مور او پلار ته ګوري او له هغوی څخه ښکار کول، ځغاسته، لمبا، ځان ژوغورل، منډې او نور کارونه زده کوي. د نورو ډلو څاروي یو بل ته په کتو، ښکار کول، ځان ژوغورل او نور کارونه زده کوي. یعنې څاروي هم زده کړي کوي او هم زده کړه ورکوي.